ايوه انا يعني في اعتقادي انه في جزء القدر اكيد بس في جزء في تصرفاتنا واختياراتنا له دور كبير جدا في تحديد مستقبلنا واصلا يعني افواههم اقدارهم في افواههم فيعني الواحد بيمشي حسب اللي بيقولو يعني لو قال ان قدره خير فهو بيمشي ويعمل كويس ولو هو مقتنع انه شر ف هيعمل تصرفات برضه مش كويسة.